<hesitation> Fitafiana tena tiàko atao zao a magnisy costume zaho a, <hesitation> somary fohifohy le zipo a de lava tagnany <hesitation> ny amboniny de atao kazaka fotsy anatiny de magnisy talon fotsy zaho a de mitondra poketra fotsy de magnisy rayban fotsy a de avec montre fotsy de randrako amizany a frize.